aga ible kɔ̄ ba dɔ̄ ɔsɔ̄ la lukpɛ itsi nnɛ, agā iyee ablɛ ho, nwa coo kɛ iyee nnɛ iyee dɔɔ <hesitation> agalo wa lukpɛ itsi ko yaji kaa abrɔ minyɛ ayɛ a loo minyɛ kɔ̄ ba shɔ nla muna iyee an bɛ kutɔ wɔ ka bɛ zha lo kutɔ, ka gɔ drɛmɛ ajɔɔ pa ribli wɔ nkɔ̄ ɔ pɔr na wɔ ma kuwa ma pa kisi wɔ, ma kuwa ma pa kisi, kucɔ wɔ iyee kɛ na, yaji kutuma ba kɛna ka dvɛ ka gba minyɛ kulɔ nyɛ, swe minyɛ nze adɔ minyɛ rugɔ ma rugɔ iyee nwa kɔ̄ a ma nzɔ̄ a dza swe, ama nzemyɛ swe kutma iyee ke na. Aji dɛ alo minyɛ ka shɔ nla muna, iyee a damɛ mɛnyi gbɛ ji lulepɛ itsi lo agiyee lo kpɛ kɛ, nɔ kɛɛ oprɔ, oprɔ nyɛ ci eɛ kɔ̄ ninoo ba yɛ kɔ̄ ba gb a nino, ba gba alo, adzi kila nnɛ, adi kila nnɛ a pisɛ agita anyɛ dɛ nyɛ dɛ, ka pisɛ gā kɔ̄ an ta nnɛ. Kuma oma agā wɔ yana zwazwa na. An na lo jɛ lukpɛ kɔ̄ Ɔ tɛ kizi wɔ, tɛ agita lo kɔ̄ ba ma yana kɔ̄ agá ko munɔ rugba na ɔra oprɔ kutu kɔ̄ a dɔ̄ pisɛ agita kɔ̄ an ta nnɔ̄- ka lo jɛ lukpɛ agita wɔ tɔ̄ a gɔɔ agita brɔ, kuma a dɔ agalo ka bɛ rili nnɛ wa. Kuma nkɔ̄ lɛ itsi wɔ shishe wɔ niza agà ba nnɛ wa wɔ niprɔ kuma aji dɛ kɔ̄ ba gba minyɛ alɔ, azha gbayi alɔ mada ɔ ni inɔ kɛ, wɔ ni idriye kɛ ba dɔ̄ agalo kɔ̄ ba gba minyɛ alo gbɛ ji, kɔ̄ ba zha kre-kre-kre gba minyɛ alɔ, gbaalɔ, tata nɔ idrife aji dɛ kɔ̄ a zha gba mimyɛ ab, azha ka gba mimyɛ alɔ, ɔ wusɔ agá zha kre-kre-kre bɔ idrefe kɛ nnɛ na, agbaalɔ lukpɛ a ji yari ma kɔ̄ isa zɔrɔ in alɔ igba ba nnɛ a shashɔ. Kuma ba nyɛ kɔ̄ ba sara agita gbɛ, ɔ nɔ idrife mada nkɔ̄ lɛ agita wa zi ɔ pɔ katu izɔrɔ na banyɛ, kɔ ba nyɛ kɔ̄ ba gbɛrɛ lo nagita, ɔ bɛ kɔ̄ bɛ ta agita kɔ̄ kisis zi nnɛ kɔ̄ nini ba gbara lo munɔ nɔ ka gɔ agita brɔ, nɔ kuma kɔ̄ la ma agita lo yana kɔ̄ pɛ nza agá ba lo hwe itsi la bɔ kɔ̄ la ko agá nagita la mudud kɔ kɛdɛ kɔ̄ agá iba bɛ gbɛrɛ lo munɔ na, akwe agá kɔ̄ a dɔ̄ lukpɛ itsi kɔ̄ a ta munyɛ rijɛ itara laji nnɛ muda bɔ lo gá nnɛ kɛ okpi nnɛ, okpi dɔ lukpɛ itsi ɔsɔ̄ a mijili bɔ. Kuma aji dɛ kɔ̄ nini ba yɛ, ku itsi nwa kɔ̄ a dɔ̄ munɔ nnɛ ka je sala azɔ aku kuzɔ dzi dɛɛ aku kuzɔ dzi dɛɛ. Aji bɛ bɔ kɔ̄ noo adzo dɛ adzo dɛ ka nfɛ ka sarɔ agita nkɔ̄ ma agita wɔ zi kɔ̄ ma zo mudud kɔ̄ na okpi na ka ba sere nble lo munɔ kuma adzi lo munɔ a jili iyi ka ta, ɔ la minyɛ ki la ta mulo nnɛ nkɔ̄ ma mulo yana itsi, kɔ̄ ɔ ma agá ko munɔ nnudu kɔ̄ na ɔ ni okpi an naa cɛnɛ dumi mulo mru bɔ an jɛ kpi naa cɛnɛ na ma mulo wɔ ma ta <hesitation> gá kɔ̄ ma mulo nnɛ lo munɔ nnɛ nkɔ̄ a za kpɔɔ na okpi na iya mata ama ga nnɛ ta kɔ̄ a kukuzɔ ka nata nɔ mulom ɔsɔ̄ agita la an bla ablɛ baa nzo kida ɔsɔ̄ nɔ nzo ɔsɔ̄ agita ablɛ isiɔ agá ba aglo ba sisɛlɛ nkɔ̄ pɔɔ kutu ma yana mudu kɔ̄ na kɔ̄ kuma kɔ̄ yɔ, muga lukpɛ na aji dɛ kɔ̄ ɔ nini ikpi ba nyɛ kɔ̄ ba na gɔ icɛ kɔ̄ ma agita nnɛ yana kɔ̄ ba jɛlɛ iyi kɔ̄ ba ta kɔ̄ ba gɔ sala, kɔ̄ ba ga brɔ sere nble lo munɔ n nza aga ba nnɛ lo lukpɛ itsi la nsɔ̄ nza agá blɛ lɛɛ vɔ̄ ba dɔ dami la lukpɛ itsi gbɛ je nnɛ nɔ agiba ba nnɛ kwe nka da a iyeza iyee gba minye ab ba swe nze la, ba bɛ jɔɔ pa ribli wɔ lukpɛ ji kɔ̄ shala nnɛ ba lɛɛ ba minyɛ kɔ̄ ba shɔ nla muna Iyee kɛ na, nda ɔka ɔ prɔ zɔ oprɔ mada ba gbalɔ <hesitation> ta gbɛ lukpɛ kɔ̄ ba saro agita nkɛ lɛ agita zi kpo kɔ̄ ba na gbɛn js munɔ ɔsɔ̄ idrife maɗa kutu ba kɛna ba sala gbɛ aji yɛkɔ ba gbɛrɛ la lo na gita ɔsɔ̄ nɔ ka kɔ̌ da ka kɔ̄ nnɛ kɔ̄ ba yɛ kɔ̄ ba gɔ agita mimyc brɔ lukpɛ itsi a nnɛ ba dɔ̄ ɔsɔ̄ la bɔ nkɔ̄ drɛ bɔ̄ kɔ̄ la zɔrɔ kikeli, la jɛ kika kɔ̄ la gɔ itsi la zɔrɔ se <hesitation> ka nɔ sesere kɛdɛ kɔ̄ agiba naɛ ba, ba cɛnɛ nkpi kɔ̄ ba vɔnɔ ba kɔ̄ ba zɔrɔ la, gā kɔ̄ aza dɔrɔ na lukpɛ itsi la nnɛ. Ngwabɛ: